बिल्ली जु ची वो अपह प्यार मालिके ही दिखांदी जन वे का चारो तरफ से चिपक चिपक के वे पर चिपक चिपक के घुमड़ि रेंधी और वो छू छू अपना म्याऊ म्याऊ करती रेढ प्यार माँ करती रेंध की में ते दिखो भई फिर जाके वेकी गोधी माँ बैठी जांदी |